أزيد من الوقت، الوقت شيء ثمين، وكم مرة تمنيت لو عندي وقت أكثر عشان أسوي الأشياء اللي أحبها مثل قظاء وقت مع الأهل والأصدقاء، وتعلم حاجات جديدة المال مهم، بس إذا عندك وقت تقدر تشتغل وتكسب فلوس، لكن الوقت.